Lu traghettu, ca qualcunu chiama puru ferribotti, pi mia ca sugnu sicilianu, mi fa pinsari a chiddu di Messina. Haiu rigordi ca mi fannu stari bonu pirchì pensu a quannu vaju ‘n vacanza, oppuru quannu partivu surdatu e riturnava a la me’ casa cu lu trenu. Taliàri la me’ terra chi adaciu adaciu s’avvicinava, affacciatu nta lu ponti di lu traghettu, mi jincheva lu cori di cuntintizza. La me’ isula l’haiu cusùta nta lu cori!